Los cepillus de dientis son achiperris mu aparentis pala igieni dela boca. Se gastan pa limpial los dientis i yo creu que ya semus tola genti coscienti de que tenemus que gastal cepillu de dientis. Pola saneza, craru, peru tamién polas perras, porque'l ponel-si dientis la genti más grandi pos se quea a ruchi namás que pa pagal-si los dientis. Más te val de gastal-ti las perras en un cepillu güenu de dientis.